طب شوف معاي -الت-التغيير حفاظة الأطفال <hesitation> تبدأ تحضر الحفاظة الجديدة ،والمناديل المبللة ،أو قطعة القماش الناعمة تختار المكان، تأمن الطفل على السطح المناسب، اتزيل الحفاظة القديمة ،وتبدأ بتغيير الحفاضة، إنك تسحب الحفاضة الجديدة تحت الطفل ،بعد ما تكون سحبت الحفاضة القديمة.